Omwaani guraretaho entunguka omu kyanga kyeitu abantu babone entaasya reero entuguka eyeyongyere.

Ebyokurya ebi ndarya ndabihinga, reero mbone ekyokurya.

Ni kikuru kusaasira owaakushobeza okwenda kureetaho obusingye mukatuura gye

Abaana barakira kuzaana omupiira barakira kuzaana okuguruka barakira kuzaana okweshereka

Ebintu by'obusingye ebi turabaasa kukorera hamwe omu kyanga kyaitu nink'okutandikaho ebibiina ebyokwegyesa eby'emikono, eby'emitwarize, okukuza abaana,

Naahurira naaruha, ndashutamaho kakye nainga mbyameho.

Okunywa amaizi burizooba nikikuru ahabw'okuba g'araombeka amagara g'eitu.

Emirimo ei abantu b'ekyanga kyanga kyangye erikubabeesaho n'okuhinga n'okubaaziira no noku neboodabooda kuvuga

Orabaasa kuhereza ekitiinisa abantu abarikukukira aha kyaro, mbwenu okamwakura, okamuuyamba aha mirimo

abaishiki n'aboojo boona bashemereire kuza aha ishomero baakura babone ekyabayamba omu bwire bw'omumaisho baaba bashomire nibabona omurimo kandi omu komunite tibarabarenzyamu amaisho kwonka yaaba ayegire, naaba aine ekitiinisa kandi yaaza kushaba omurimo baragumuheereza ahabwokuba aine ebipapura byeye bihamire

Za Bizineesi omu Uganda zikateganisibwa ahabwa korona nkababaire beegurize sente mu banka tibaabaasa kuzigaruzayo gye mubwire abu gavumenti yaabaire ehiire esente nk'abakazi nk'ez'abakazi tibaazikozeesa gye nk'oku kyobaire mbwenu haareetaho embandama omu bizineesi zoona

Omwebembezi ashemereire kuba omuheereza w'abantu, ashemereire kumanya abantu, ashemereire kugira rukundo aha bantu, ashemreire kuba aramanya eby'entunguka.

Amataaka maakye, noshanga ayine itaka rikye ry'okurisizaho kiretera yabona oburemezi bw'okurisya oshanga araronda eby'okureberera amatungo ahandi.

Amashomero gakakinga abaana baabura ahokwegyera kyaretera eby'emishomo byagiramu oburemeezi

Omu Uganda barabaasa kwerinda okusaasaana kw'akakooko ka siriimu bareerinda, bareesigana, barajwara kondomu, bararuga muby'obushambani.

Amashomo g'eby'emikono gaine omugasho ahakuba omuntu yaaba haine ekyarikumanya naayetandikiraho eky'okukora oshanga yaabona entaasa nk'okubaazira ekiharani yaayega kuboba nk'ekiharaani nk'ekyo arabonona ekyokukora, okuteeka keeki, okuteeka emigaati naabona eky'okukora

Akakungu nikareeta abaana baagira emicwe mibi omu kyaro nangwa n'abakazi abarikuza omu kakungu n'oshanga n'amaka gaarema

Ebitongore by'obwegiisi n'ebibiina by'abariisa n'abahingi birareetaho emirimo nk'eyokuba abeegyesa ababazi b'ebitabo ab'ebyobuhingi abarikutwegyesa empingiisa omu kyanga kyangye.

amaizi nitubaasa kuga kugaareeberera, tugume nitutemuurure aheto ahii ebishaka ebyotooroire amaizi kugira ngu gagume gabobiire.

Abaana beitu turabaasa kubegyesa eby'entuura y'abaantu kuruga omumakaniisa, aha m'areediyo, n'okubatebeza emigane.

obwegyese burareeta abaana baagira amagezi kandi omwana ku akugira akuba ashomire abona omurimo, yaabona omurimo abona entaasya, entaasya ereeta entunguuka.

Okuuza omu kakungu nikireetaho emicwe mibi omu byanga byaitu kandi n'obutatunguuka.

Nikikuru kukyendeza suka okunywa sukaari aha bwa magara marungi ahabwokuba sukaari nyingi eraarwaza erareeta endwara sukaari

Omuntu y'abeiha arateerwa omutwe n'omutiima gutandiike kuteera munonga kandi kitume yatekateeka ebitekateeko bitari birungi ahari ogw'omuntu owa mubeiha.

Naahurira nda naaruha, ndaruhuuka nyaameho kakye

Amabanja g'esente ekigarahwera abakazi kutandika bizineesi omu kyanga eki ahabwokugira ngu baazikoresa kirabanguhira kuzigaruzayo kandizibakorere n'entunguuka ei barenda

Amaizi geitu turagakuuma okuba amayonjo turagazitirira turaguma turahabura amaizi amabi kwenda ngu gatuhike gye.

Esonga erakira kureetaho butandu omu Uganda n'okuvuga sipiidi.

Abaine ebyetengo omu byanga byaitu, turabaasa kubaheereza esente z'okubayamba kwenda ngu babugaabugane n'eby'etengo byabo.

Turabaasa kukoresa n'amaani tutunge n'esente z'okuza ahari intaneeti kwenda ngu tugume tukorese intaneeti omu magara gaitu gaabutosha

Yego, abaishiki omu kyanga kyangye bashemereire kuza ah'eishomero ahabw'okwenda ngu ny'ensya yabo eyije ebonere ebe eyibareteenga.

Oburemeezi obu abahingi n'abariisa barikubugana omukyanga kyaitu n'okushanga hariho omwanya mukye ah'okuhinga na ah'okuriisa n'obumwe byabyayezire akatare kakabura

Omuhwezi ou turabaasa kuha abantu abaine akakooko omu kyanga kyaitu n'okubahuumuriza n'okubakunda kandi n'okubaheereza ebi baraabareetenga kureeba ngu baamaraho obwire buraingwa

Abeebembezi barabaasa kutunguura eby'obwegyese omu kyaro kyangye kwiha aha kugambira abantu oburungi oburi mu by'omwegyese kandi n'okutamu omuhimbo abaana abatarabaasa kuza aha ishomero bangire bakabatabaariza mu mbuga z'amateeka

Ebizibu ebi abantu barabugana omu bwiire bw'enjuura, n'okurwaara, n'amaju kushenyuuka kandi n'emirimo kweyongera.

Oburemeezi obu abashaho omu uganda bararabamu, n'okutunga esente nkye kandi barakora emirimo nyingi

Okushwera abakazi babiri tikiine mugasho kandi n'eki kiine akabi aha bashaija n'abakazi omu Uganda ahabwokugira ngu entaasa y'omushaija eraba nkye kandi azaire abaana baingi abaana bataabona ebyetengo byabo hahendere harazamu obutabanguko omu maka gaabo.

Zaapiki n'egaari zirakoreesebwa munonga kutwara abantu omu kyanga kyaitu ebiro ebi, ahabwokugira ngu nizo ziine esente ez'ahansi ezi buri omwe buri omwe arabaasa kukozeesa aragyenda aha ntambura ezo.

Abazaire barabaasa okuha abaana baabo emirimo y'okukora kwenda ngu bataaza omu bukungu.

Omugasho gw'obwegyese omu kyanga kyaitu gurareetaho entunguuka n'okumanya

ebijuma, embogo n'okunywa amaizi maingi nibyo byokurya ebindabaasa kurya nkaguma nyine amagara marungi obutoosha.

Abantu omu byanga byeitu aba tibaratunga gye kanyabukodyo ahabw'enshonga y'okugira ngu entaasa ninkye abaingi tiba tibaine kanyabukodyo kandi na intaneeti nayo terakira kuboneka.

Ni kikuru kwekyebeza akakooko ka siriimu kwenda ngu oyemanye nk'oku oyemereire

Ebitongore ebitari bya gavumenti byareetaho emirimo, nk'ey'oku ku kureeta sente, z'okugabira abantu b'omu byanga y'omu myanya yaitu, birahwera obutabona emirimo omuri ogwo mwanya.

Okuguma tubumbatiize eminwa yaitu, twaba tureesyamura nainga turakorora kiratuma tutajanjaaja oburwaire bwaitu aha bandi.

Omwisiki kujwara empare abantu omu byanga byaitu baramutekatekaho nk'omuyaayi otiine muramwa.

Amaizi amayonjo omukyaro kyeitu turagiha aha nyanja.